To e wato bahɨya maharanta ba gaba ɨna sekandari kusan ilimi ma tiji bana da ghana vuwagwahɨ domin du wi kabila koma baya na sɨbɨ amma mɨm mɨta zara du wi conakɨn duk matashi conakɨn ba tɨma wahala ghamusu akamata ta bata dibi ɗɨma karatu bahɨya jamia akwi dole a duku nusɨ domin ta naya rayuwa nusɨ conakɨnu zuwa gaba ka ji fatamma ilimiyu fa tangata dona wihama gwamnati to tlɨna dona sɨba ilimi hɨm, hɨma ilimiyu kafa dai dɨ kiya wi agin fa dɨ biyana kuma hɨn data kayau naka lokaci bana mara dama badɨ kamata na ɗɨma karatu amma na ɗɨnmau ko kuma hindata naya mahiya mir nana conakɨn hɨmma iya ma miru ko kuma gharaho nihu maiya ma miru azuwahu wanka to fifa du hamba fada du dukɨ tahu fa karshanta fiyabi ghɨdzahu lebɨra na sɨba dɨ ɗɨma ilimi domin lokaci ba dabi dzadzɨ gaihu dɨ dzadzigai huka ɨna mir nahu fima wihamu domin gwamnati njima ɗɨma can ɨnab adu tɨma ilimiyu saboda wanka bahiya makaranta ba gaba ɨna sekandari ko tangan yikweki conakɨn ah nai conakɨni. Conakɨn akiya ndɨ conakɨn mi wuya sɨbɨ mi miya ta za sal. Wutlɨmi nima njasu bahɨya tlɨna makarantai to conakɨ abuwai wi likita badu dɨma yare namau dɨma ɗan. uwa namau hakiya antahu fa baitla sibiti dɨ bɨtaza tsɨrara ndlikita ban duma yare namau dɨma ɗan. uwa namau hakiya antahu fa baitla sibiti dɨ bɨtaza tsirara dɨ ɗimatla tiyata kuma hɨngeyi hɨn wutlɨmi niza geyi ko kuma hɨn wutlɨmi nima geyi najasu bahina makarantai kagani ko kuma ama conakɨn njiji buwaza dɨbi tlɨmahu ka ɗɨnga ɗɨmafu tiyata ka am ji tlɨmafu amma ka ɗɨnga du wutlɨmi ɗɨn makaranta ka ai a zai jɨfana dɨ tlɨmahu badu musulmi dzɨhɨ amma a zai badu tɨma za salu fa dɨ kuya shanhu dɨ tlɨmahu dɨ ɗɨmafu tiyata dɨ naya komai nihu tanu antahu a zai amfa madu nji a sɨma haki na antafu ko kuma jɨfana masi dima tɨyata amtahu kaga nakaka du kwahɨya ilimi jika amma ka ɗɨnga du na baka makaranta ka na ɗɨma makarata ka dɨma kafa na ɗɨma camu dɨma kafa na ɗɨma canna gwamnatiyu amma acan na gwamnati akwi dole conakɨn ɨna tɨvan ɨna wutlɨ bazan akamata na ɗɨma makaranta bahɨya makaranta a kwina dole akwina dole don a ɗame wuya antafu ma. fada luza wallahi, tallahi fya naya wi jɨfana.

To jiti kama buya ɗai duk kowani fanniyeki a, a dole fa kiya niwi akiya nuwi du buwatlɨn kuma tlɨnji bultɨn dibi ta arziki nina saboda wanka ka ɗɨnga du abuwatlɨne donau tanga yikweki ai ta tlusɨgan dɨ busɨ a nai lai nama ganka tiji ɗɨmama kaza to amma na hira wultɨmiyai himma luna na pɨna mir dɨ batlɨna makaratau saboda hɨnalu kawai ko kuma a. a laɨ ti kawai ndɨ ti ɨna wutlɨ tɨvan kawai a waya kɨnwasɨ gyarya da ndɨmau ti tɨma ilimi babu kagani ka ɗɨnga du tlɨnata dona sɨba canka tlɨnma mara tlimu saboda wanka mɨna ta tsna shawara hɨn wɨtɨmi matasa ɨna wutlɨ tɨvan akamata na dagedɨma wai natsɨrana na mbɨzasu sekandɨre sakandare conakɨn dɨma innikinu amma akamata na bana gaba ɨna sekandare naka zira ikakai ai na mbɨzaisu ko meki saboda wanka dɨma du kafa nabuka a. a hɨnata can na gwamnatiyu ai conakɨn ba tɨga dɨgiri jeyi har master tiga ta tlaɗi kuma asɨnsɨna hamba tɨdata ɗɨma tleɗika.